दस नंबर के उपयोग कई अनुप्रयोग म करे जाथे। जइसे दशमलव संख्या प्रणाली मीट्रिक प्रणाली अउ मोबाइल नंबरिंग। दशमलव संख्या प्रणाली दस नंबर म आधारित हे। ए बेवस्था म शून्य ले नौ तक के अंक सामिल हे। दशमलव प्रणाली के उपयोग रोजमर्रा के जिनगी म करे जाथे। दशमलव प्रणाली ल हिन्दू अरबी प्रणाली घलो केहे जाथे।